اكيد طبعا الفن ان كان يبث رسائل معاديه او تنافي القيم والاخلاق المجتمعيه التي تربوا نشا عليها المجتمع بتكون مدمره في التالي الشباب والجيل الصغير يتاثرون فيها ويحاولون تقليد ما يجري في الافلام فبتكون النتائج كارثيه لانه بيدمر قيمر منظومه اخلاق تربى عليها الشباب فلا بد ان الفن يكون تحت مراقبه.